Ovya uwezi, ovya uwopo, ovya uwola, uvya uwodo, uvya uwɔlɔ, uvya uworenyi, uvya uworowo, uvya uworanda, uvya urondo, uvya uwu'uwo, uvya uworenyl, uvya usɔ.